البيتزا طبعاً، أنا ما أحب الحلويات كثير، أحب الآيس كريم وكل شي بس مو كل شوية آيس كريم آيس كريم آيس كريم، أما البيتزا أنا ما أمل منها بأنواعها، بعدين البيتزا ما شاء الله متنوعة في بيتزا جبن، بيتزا دجاج بيتزا لحم بقري، بيتزا بيف بيتزا بسطرمة، بيتزا ما أدري إيش، أحس ما شاء الله البيتزا عالم وأنواع وأشكال وبيتزا إيطالية، أحب البيتزا جداً.